Ko- had- ko hadiyam doidi sai dei sare mi dob ladde, amma mi famaro sa'i ngel mi don nana atali fobbi e mboya har moyu e sama, sa'an nan mi don wali, nammi maundu e umsa, maundu e umsa du'um hanjum hulnata yam. hanjum hulni yam e nder rayuwa am, ko nden mi famaro <noise> em e'mi wala ladde min tan fa walata e nder ngesa kam, sai mi nana bojji fob- fo- fouru fobbi e mboya harmo'yu e sa'a ma maundu e umsa, mou'yu e sama'a dum kawai buri hulnuki yam. <noise>